Hëh, si lopët ashtu edhe dhitë mund t'i njohin patrunat e tyre. Dhitë, in particolare, mund të krijojnë një lidhje të fortë me pronarët e tyre, duke i ndjekur dhe kërkuar shoqërinë e tyre. Edhe lopët mund të tregojnë dashuri duke iu afruar dhe treguar sjellje të qeta përreth patrunat të tyre.